Azafady rôny e, azafady tegna le tsy kinieko izy igny fô votsotro raha io latsaka ke nahavaky veranô, asa akôry feky?asa soloako feky veranô ty ?tegna le tegna le azafady mara-mariny fô tegna le miala tsigny fô nandoto zeh ty, tegna latsaky raha ty vaky.